Mua më përqen më shumë të bunj një pasjat e jo të rrjedh, përçë lodhem më pak, rilassarem, rri belu trankuilu, ngë dërsinj, ngë kam mbzonjë të bunj a doccia dopu e rri mirë, jecjëm dal e dal, rrojë vendin te ku jem, shohjëm malin, shohjëm laghun e gjith atë çë do jetë.